Aika, tokony hisy fetrany a ny fahafahana maneho hevitra. Ny antony izakako an'izany a, dia azon'ny hoe <hesitation> tsy ianao raika manko a no mahalala raha amin'ny, amina fiaignana fa misy koa mahalala amboninao. Ka raha ohatra ka anao no, <hesitation> ny hevitranao fehizay no asesikanao eo a ka tsy mahalala miteno ny hafa ianao a, dia lasa tsy mety ndraika koa zany fa lasny hoe anao raika zany ohatra ny my managna antony sy ny marina amin'ny raha maro amin'ny fiaignana dia lasa ty mety izany.